Rwandanganga kuvuka ndangira kurisara ndakasara ndakamara mambuka mambugura ameyo njaga kweya. ndakeya mambugura avana avisava. mavatanga ritura vazia kuskuru vakazia kuskuru utigara hango nuvugura rigembe uzyu urimiku. wakamaraku uturiyo uvuguri eng'ombe ujaize. wakaiza ogehe amazi nidika saa saba. wakadeka avana vaza mavaria ichukuria kandi vagaruka kuskuru. vakagaruka kuskuru yivi mwene kandi ubanga uzyi wenye. wenye zingu wakenya izingu. uzyi mazi wakazia amazi. ujagarideka wakadeka. wakadeka. uruga uvuchima. wakaruga avana vatumikira vakatumikira mavajaga. avazia kogona vakagona kandi subuhi vavukiraku. isainu rwa vana vafunji uvukanga kusara wakasara muvavola igasi eveho mungu mrakora nianze nzyi mmurimi uzyi mmurimi okor <hesitation> igasi wakamaraa uturayo uzi onyore vadechi saa saaba onyore uriza wakaria kandi ujaga rienyeliza zinguza zyahamgorova wakenyeliza zinguza na avana nivaveho mavad <hesitation> makandi varugi uvuchima vakusundiriku mara mososa nuhuruka nigave.